Apetinilnisha buen funcionar to tero pantay yeebueling che gape lo sal gat yishan yegarsan sobolobi nishaa este gorloya shante shante ka gok che este, noro grate no male xkwnise longa koshga lo xchote llia kwesh kush lo kud lo kos guebieꞌ shatgui biesh ke lo kos, le biashikna este to program koshte akwe kosh sikna xmedid este de rote yizn' noshl de loll te moto naꞌ zi to snish nare koskikꞌn nani kebiere natush, ene goroygm pues ma ya toni yakwesh gana gan por to kos funcione gak wellꞌ niyini wtila yekshni gakwesh ni gush, na kwesh todos nisa nina nikwe biashiloni, por tal ke biaꞌ dillꞌ to lon' un discurs' ponte sekdi nonosh ondille este kwian guebialollꞌ, por eso pre regué bistegui byeshno shi tanti minuchane shi tal- shtal tanto tiempxeti' por primerito ke kweshnahs narakon erkayin sanasun enlobini sha shanall kontrolon.